अगर मु ऑफिस या काम वगेरा जाऊंगा तेजाब से पहेली तो सबसे ज्यादा कम वही हिसाब पहली लैपटॉप। ओर चार्जर और ऊके बाद मारी ओर पेन ओर नोट बुक होगी बा लूंगा फेर मारो मोबाइल ओर मोबाइल का चार्जर ओर जो भी फाइल्स ओर डॉक्यूमइंट ऑफिस में कम आवे ही व लुंगआ ऊके बाद मारी पर्स ओर डेबिट। कार्ड और मढ़ी लॉन्च ओर कोविड होवे तो मास्क ओर । सेनेटाइजर वगैरह रखाबो जरूरी च ओर आशय की चीजा की ओर में गाना सुनो हो तो ईयर फोन लेवे।